Akuiinina ja kutiu'uana kuxija akuiinina jo kutiu'uana ja nadava'ando viinde aa naaxeé kodejadi nakuudi'i javaa vaa jonakundi'ijana kajna kueni kueni kaajna ja vaaj kui'ia javaakui'ia jiaa kuinina ja daakua'ana te tniuu naadaakua'ana jiaa kuiininajadikona te jiaa kuiininaju daakua'ana tniuu io aioñaa xini na ka'aña te aaxi daakua'ana jiaa kuja kuiinina te yuuininanaja daakua'ana.